Nilai kehidupan manusia banyak bersifat sifatnye orang tuh kita pelajari sifat-sifat orang kita tuh punya teman kita itu teman teman, kite pelajarin sifat atu atu, temen kite kite pelajarin, ada yang begini sifatnye ada yang begini, ada yan begini, jadi kite ngikuti die, kalo die begini, begini sifatnye, die ada yang emosian, ape emosi cepet banget, ada yang <hesitation> wataknye keras, ada yang masa bodo sifatnye, ada macem macem dah temen kite orangnye. ada yang ape sih berangas banget tampangnye, temen kite tuh sifatnye jelek, tampangnye, ada yang sifatnye baek kayak rusna tuh sifatnye baek, die enak banget kalo kite ini ngertiin kite, nah kite juga ngertiin die, ada yang pendiem sifatnye. kalo die pendiem kite juga suka bingung, ngomong apaan ama die, die orangnye <hesitation> ga banyak omong, kalo yang satu lagi nih ama temen kite nih die orangnye enak masa bodo amat mau ngomong kek mau kagak, ngomong aje kali nih ye yang satu lagi tuh yang mak pita tuh orangnye, kalo ama die orangnye pendiem aje kalo kite ga ngomong, <hesitation> gitu doang jawabannye. masih istilahnye kalo kite kan ngomong macem macem, ke sono kemari ngalor ngidul, ngalor ngidul, kalo die sih kagak jadi pendengar aje tuh.